Jnⱥⱥ' dsa jmíií i xen juyy kiéerá' jelⱥ, Jnⱥⱥ' dsaɇ mýjï' i nⱥⱥⱥ' jóoó juýy jnⱥⱥ, juó' jötö ixen kiéjnáa' ela lɇ e tɇ' k'ün', iⱥⱥ' tá', jö juíi <noise> tá' kö', jmóo juóoó' tá' ela núún e tɇ' ú' tá', la' re lɇ jmóo jö tö i xen juyy jé lⱥ ela tɇ' ú'.